Saka no tiako kokoa satria ny saka malefaka sady madio no mahafinaritra ny misangisangy aminazy, ny saka koa afaka misambotra voalavo ao an-trano.